रसोईघर में कई प्रकार की प्लेटें इस्तेमाल हों दीन, जन की: गहरी प्लेट – यह आमतौर पर सूप, करी या दाल खाने के लिए इस्तेमाल होदी, क्योंकि इ पर सारा खाना आराम से रखा जा सकदु । साधारण प्लेट – यह रोटियां, पराठे या चपाती खाने के लिए उपयोग म होदी। तली हुई प्लेट (प्लेट-बोल) – यह प्लेट चावल, बिरयानी या फ्राइड राइस के लिए होदी छ।